Toko gena ngone gahi ena ge ngone coho ena rasi, rai ngone tola ena ma sako ge la ene sone gou gou rasi, rai ngone tim ena ma ahi so koroho koroho, rasi ngone roca ena pake ake koroho rai ngone tola ene kene kene rai kalo ngone nyinga dahe osu ene bolo sinanga ge ngone oro luto la so gahi uku toma ria coma so sahu goroho igo rasi ngone sinanga ena bolo ngone osu ena ge rai rasi ngone oro rica se bawang se joji coma gasi ge ino la ngone gahi ena ma dabu dabu la ngone oyo ine ge saki foloi.